हांव सुकलेली त्वाचेची काळजी घेवपाक दिसाक आठ लिटर उदक पियातलो जिणे त्वचा निखरोण येता। व्यायाम करुंक जाता जिणे त्वचा बोरें उरता आणि कासली बोरि क्रीम लयतलो जी त्वचा बोरि दवरता ही मटशी वस्तु हांव काळजी घेतलो।